nam man lọssịn kọɗịm man tẹrmẹn nụm man la lawọ na pịdị maad waam nam tọbọ, nlọsịn palam nam lasaar kị ɗọbị bol ma ọrọp ankị na lọssịn tama tama, tịbị nyagọ nyaag kụdẹ ọndan kụdẹ. na nad no bol kan ịlgọ kẹị nwọ ta waam ɓaan kọrọlụm lasaar ɗọkọm kị ɗọbị ring waan kọọbọtọ nyan yan ka rag- rag yaai bol palam ma wọrọp tịbị kọllọ nga rag ragị takịn kọllọ mọ na kụmụn ɗịl kọllọ kanan waam swad waa kanam ma lasara, kana ma mamụ maya la ịnjẹ ya kụlụk kụlụk kan kọtụn ịl palamị ụk nụm palam lakụm gị yajẹ nga rag rakị ta kẹnọ pọn tọọm nẹm na lọsịn palam ɓol nam yaagọ kọd man ma na maadụn waa makarantam ma raa tịbị pụttọn sẹgam mọ miẹmọ sẹ naṉ ga rag rag yaaz kọllọ kana ma lasara, kana ma mana pịp ka lọsịn.